Iin jakuu lapi jo'a iin lipecero xhojua'a kate'e, ndaka nuu nuu tutu ho ndajate kata ndajá té kaxkuá, yijakua yikuaja niuu xhikuaja katendé.